Gne fomba fisaboako e rangotry na e ratra kely amign'aiko, da mangala mangala alcool aho, da mangala landia- landihazo, de igny asiako alcool da afipitriko aminazy eo da amizay izy malaky ketraky.